ནག་ཆ་གི་སའུ་དི་ཨ་ར་བྷི་གི་རྣམ་སྲས་གི་འཁོར་ལོ། སུ་བ་ཆེ་ན་དེ་དེ་ནག་ཆི་ཟོམ་བོ་གླིང་གི། ལོ་ཆུག་ནང་ལོ་ཡེ་ས་ཕའི་ཏེ་གི། དེ་ནང་ལབ་ཏེ་ཆིག་ཏ་ཡང་ན། ཆ་པོ་ཡེ་མཁན་བརས་དེ་ན་ཁང་ནེ་ན་ཡང། ཆིག་ཏ་ར་ཐེན་དི་དེ་ཏོ་ཨིན་ཁང་ཉེ་ན་སི་སེ་རི། སེ་ཏ་ཐན་དོ་ཨིན་ཆེ་ཀི་ཀབ་སུ་དེ་ནང་ལབ་ཆེ་ཏ། ཉིམ་ཡང་འོ་དེ་ར་ཕ་ཏེ་གི་ཟེ་ཏ་ཕྱ་སར་དེ་ཏོ་ཨིན། འོ་དེ་ཕ་ཏེ་གི་ཧེ་དེ་ལབ་ཆིག་ཏ་ཡེ་ཆིག་ཨིན།